<noise> Ɗuyo ma ti minaju ta warani tali ma warko <noise> ma yiiko wa keetu <noise> la sho sho naburu nsattu ti fooju manni ta kpadakeju ma cana namboon ya foro yua liru, ma ɗankko ma nessiko bilan abon pittu mandi tana nwa sattu mandi soojei ndi kitu abo ndi mari ndi mari ti pee saabi ma marko wemmo ti shiki sabi ma foona abon subun fokni ndi la rimbuso shikki ndi rimbaso shikki ndi rimbuso shikki ndi rimbusu shikki, ma rimbusuko ma foorom nkaro iliilo mandi ma iliko nin shakka ta rani nwa kidittu mani ndi kittu abon da kittu ar balaanim ma yiiko <noise> mina mo foruƙƙo shira iya shineron shinji kan shira la reɗɗon shiɓɓa ejuro npennan rimbo shikro walla ma rimbugiƙo shigro. Lin shigro ti shidukii mina moi ma ligon ma tejikon shikoo temminanroi enn la munu pidi la teɗɗo eji kanshi pidi shi pidi la reere ra attu la yaara ma foona ar iya sharu tamminen abon najeni ta furo pinen ndi ɓaano saabi shunu ka gwandulun. <noise>